أعتجد إنى كنت بفظل أكون فنانة مشهوره، السبب هو أن الفن يمنحنى القدرة على التعبير عن نفسى بطرج متعددة سواء من خلال الموسيجى أو الرسم او التمثيل، الفنانين لديهم تأثير كبير على المجتمع حيث يمكنهم إيصال رسائل جوية وإلهام الآخرين من خلال أعمالهم، الفن يجمع بين الإبداع والشغل ويتيح لك فرصة لمشاركة قصص وثجافات مت-متنوعة.